<noise> toh – toh Ayy zee wo a amsa asibaŋ, zama matakaŋ boraizaiwo dinna burraizai guna e berinda chare yadinno bora ma guna ba inga kambayzai barinda chare zeeyay e bairinda charrai. Sintina akwati waŋe barinda zee beri kan egadan taggwa kan ba asara burra ga hinse, saŋnaŋ afogono kaŋ egadaŋ folayzaga, egadaŋ begega, saŋnaŋ egadaŋ waŋ folayzai kaŋ bora ga kwato kwainaŋ gufoga kulu egadan. Saŋnaŋ egadaŋ folaga kaŋ bora ginga baŋkaraidaŋ, zeeyay dai char ga jar char ka char jinaŋo daŋda matakaŋ ba boraizai iberinda charrai, so ingaŋoyadai din berinda baro kaŋ gaijarga ingamo barinda ayi, daŋga yadinno zeeyay go charsai diwaŋe bairinda waŋe wanemo bairinda waŋe, daŋhaka aga hinfaŋi, afoyaŋ gono nimanidaŋ nima tokinidaŋ niga no zeeyo ga sara, afoyaŋmo zaŋinidaŋ nigatai kal baŋkara masai asisara zeeyay noya. Chindomo nisi bakadaŋ niga kaŋ aga sara zaŋine nima chaŋdi shikainaŋ da sintin kwato kwato yaŋ shikainaŋ asara noya, dinna chaŋdin da gabi aga inga sara Yaŋtai. Zeeyay amsa me noya, saŋnaŋ afoyaŋ dinna dinna baŋkaraita nimaŋdaŋ zee asibori albur waŋe gono, waibur wanai gono, zanka waŋe gono arkusi wane gono ekulu gono baŋkarai kaŋ eta emaŋdaŋ zee.